No ma ei tiiäq, määntsegi pullimunaq näütüses vai lambasilmäq vai. Naid nigu ei peetäq hääs, kuigi naaq periselt pidiq olõma. Vai tsiaajoq – latsõpõlvõh olõ saanuq, a ma ei tiiäq, et kiäki näid parhilla söösiq vai tahasiq naid süvväq.